Nte ye tuloolu minnu loŋ, nŋa tulu wuleŋo loŋ ne, nŋa tenkesse tuloo loŋ, nŋa ninsi tuloo loŋ, nŋa tiya tuloo loŋ, nŋa benoo tuloo loŋ.